E leydi South Korea e wodi Golle e Hakkunde. Golle taɓoore e hakkunde fuu waɗi no maɓɓe e South Korea. Ko ɗum waɗi aada ɗiɗo, jooɗondiral e waɗtingal hakkunde e ɓe, kadi to miijum kono maɓɓe no waɗi ɗum ɓuri no feere.